Yes a possible we have like ley slogan ley say show me your friend I will tell you who you are you will find somebody like ley be ley are good but at times ley start to change and when you find nor you will notice la because ley get behind certain kind na people so like me I na involve in any kind na gay life or somebody na involve in any lesbian life but once ley person start to move with somebody who have la behavior you find that ley will convince ma if I have a weak mind and I will join them to do it so like that my life have can change like when ley come to ley surfing I was na having <hesitation> time for it but due to ley friends who I start following ley love it ley encourage me to join them so people can life can change and a depends on ley kind na people we with when ley kind na people we with will give us ley kind na live we we we living.